<hesitation> Zua-ŋai ŋá da-ni ŋaa kɔ́lɔŋ da tíi kɛ̀ kpaa máŋ da díkɔnɔŋ kɔri a kpínii da ɓa sɔ́ɓɔ. Sɔ́ɓɔ a gɔ́nɔŋ kɔ̀ri a kpíni é tɛ́ɛ fólo- fóloŋa ma. ɓa sɔ́ɓɔ kàa gɛ́ sìa a fólo-ŋa tãi da, gɛ̀ ní núu da a lɛɛ la kpaŋ máŋ núu da káa. Sɔ́ɓɔ a kɛ a tíi kɛ̀ a kpíni gɛ́ tíi kɛ̀ a fólo-ŋa. Kɛ́ tãi támaa ŋɔtíi a gɛ̀i dɛ- dámaa ɣele a kɛ̂ a kpíni su nya a gɔ́nɔŋ kɔri naa. Zua ŋɔ́nɔ ŋá gɔ́lɔŋ tɔnɔɔ a tíi kɛ̀ a kpínii nya ɓa lé, dîyɛ ŋína. Ŋína kpíni a pɛ̀lɛ da tíi kɛ̀. M̀ɛnii nɔ́ kú gɔ̀lɔŋ a kɛ́ɛ sua a gɛ̀i nya ɓa, mɛni kpɔ́ sua kpaaŋɔɔi ma ŋànaa nyaa le gɔ́nɔŋ mɛni. Sua kɔnɔŋ mɛni ɓe kpanaŋɔɔi ma. Ka lóŋ ŋákɔŋ-woo, ka seɣe tóo núu ma oo, ka kɔ́nɔŋ ka- ka- ka- ka- ka- ka- kakaa nɛnîi ma ɣiri-oo, dífe kpáaŋ ní nyiti mɛni ma. Sua ɣele a ɓɔ̀, zɛŋ nɔ́ a kɛ̂ kɔ́rii nya a lé, gɔnɔŋ. So sɛŋ kɛ́ɛ yɛ̂ɛ ŋína, kpaŋ máŋ <hesitation> <noise> Kpîŋ lóma a- a kɛ́- a kɛ̀ a daa tɔ̂ɔ zɛŋ zua da li da ma- da ma- tɛɓɛi. Sua tɛ̂i ɓe da kɛ̂ ma tɛɓɛ. A kɛ̂ a- a kɛ̀- a kɛ̀ a- a- a- ɣîla gbeɣee kpɔ kpíni su. Gbínii su ɓe a kɛ̂ gɔ́nɔŋ kɔ̂riii la. ɓa gàa tãi támaa da kɛ̂ dí paai a kpíni nya ka tí. So Zua-ŋai da dítaa tɔ̂ɔ a kpínii ami da- dí- dí- dí da káa díŋa ŋaa tɛ́ɛ a kpínii dani-ŋa ka tí. Dítamaai. Kɛ́lɛ nya kpîŋ ḿva kɛ̂ nɔɔi su ŋá díkaa. Kɛ́ ŋa gɔ́lɔŋ a gɛɛ tɛɓɛi, kpaŋ máŋ pîlaŋ sua dani-ŋa sɛŋ kɛɛ yɛ̂ɛ tɛɓɛi, loma-ni, da kɛ́ kpíni su ɓɛ̂la, ɓɛ́la-ni da kɛ̂ naa da-ni ŋa kɛ̀ la díkɔlɔŋ. Da di tì da kɛ̂- da kɛ̀ díkɔnɔŋ kɔ̂rii a kpíni.